Maro ny karaza fanatanjahan-tena na sport tian'olona jerena at' amin'i Madagasikara firenena misy zahay zegny, zany hoe zegny tia mizaha bôligny, match regny, match-na boligny na Basket io na handball io, na volley-ball io, indraindray koa misy course alika regny ataon'jareo de tian'jareo koa mizaha azy fa matetiky zegny boligna no tegna mahasoa fe satria indraindray misy mondiale na CAN regny tegna tian'jareo mizaha azy zegny mihorakoraka indraindray misy mitomany aza. <laughs>